Jevaereta ipepo oiporu, oitai vaera, oñemoaña pipe vaera jeramiñovi oipi mbae jou vaera jokuaera jae oiporu kuae ipepo jare oitai oï yave jaereta oye mo veviivi pipe.